Bikkol lekkol kol mi anndi e wodi mangoroje, nelbe, ayabaaje, kankanaaje, e wodi badoje, e wodi rake, e wodi yaloje bello, e tuppaje, gwandaje, e abarbaje, e jaabe.